भाई आज का समय में जो मोबाईल चले जो काम कई चीज़ नहीं है। गूगल है, फेस्बुक है, यूट्यूब है तो आज का बच्चा पहला का समय में तो ये साधन कुछ नहीं था। पर आज का समय में बच्चा जन्म लेता ही ये मोबाईल हात मा आउना से इनी टेकनोलेजी का वो इतना आदी हुई जाएज। बच्चा और मा होने भी उनका हात में दाई देज और उनका बच्चा नहीं कहा कि समय पास हुई जाएगा। अपना घरम काम करी लेवांगा पर वो गलत है बच्चा नहीं कहा। उपर भी उनको गलत इफेक्ट गिरें पढ़ाज और बच्चा पढ़ाई, लिखाई, थोड़ा हर चीज से उनको ध्यान हटाज। और इनी चीज नकली है, तो अधिक एको उपयोग नहीं करनो चाहिए, आउसकता का अनुसार ही करो।